Iaho zashy mpamory fian- fiaramanidigna na koa pilote zah sha, da tendriky tafio-divotra zashy ay, mba ahafahako mandamy gne sain'ny olo indesiko ao zashy, e passager-ko zashy da ezahiko resahina indreo ka hoe: ah izy io rô voanjanahary e tafio-drivotra io mila mitogny avao saignareo fa ka mikoropaka agnareo, diaso fa ilamigny avao io, zay zashy na- ny indesiko mizaka andreo fa sy raha hoe: ah ity sy raha hisy loza ity fa miezaky milamy avao nareo fa raha satria- sanatria zashy zagny sy milamigna indreo da mety hisy loza hitranga ny amign'io izy ka.